Jokua depende yande kïraï, mbae edad peko ñaiva se, seyave, mbaenunga música jaeko aenduta musica de los sesenta por que jokua música ndeve se akuakua, jare jokuavi sendeiguie aendu jare setaïruju yave aenduvi, kua música ipïau amope mbaetï jaekavi seveguara, erei se mas aipota música antiguareta, jare jukuraï jokua música reta guinoi sentido de canciones jaree.